Maro karazany aoha voro e, laha ny fandinihako azy vinavinako <noise> azy zay eo ho eo am'zato angambany laha tsy mahay mavandy.